﻿Hakikaguzo eki wangaguza, <hesitation> engoonzi, nizisobola sente sente nizisobola kuburwa engoonzi eki tinkurorrakimu nikisoboka nangwa, nangwa tikikusoboka, habwensonga emu nkeibiri tikikusoboka nikiisana isana nk'omuntu kugamba kwaata sente oyite maama waawe habwokuba iwe already oziine, okwiija okagamba omwaana w'omuguuda kwaata sente otite maama waawe ekintu ekyo tikikusoboka rundi ki omwaana nawe araaba aroho obwoohe, rundi ki nkoku nkwiija nkakugura nkagamba kwaata sente ongonze, rundi ki onyende, ekintu eki tikikusoboka, mbere kitakusobokera haroho ebintu ebi tutagura, nk'engoonzi, omuzaire, ebi tosobola kubigura. Sente niziikara sente baitu haroho ebi zitasobola kukora, ekintu eky'okubanza ebintu ebi turoliireho muno kandi twabilorraho nosanga oli akozire buli kimu kyoona ekikweetagisa kurola yamatiza rundi ki yayoreka omuntu ngu really n'amugonza ari mubweetaavu bwaaye nizo engonzi, nasobola kumugonza ﻿Habweembeera eyi arimu, obu akuba ari mwaana w'obwiisiki amwoorekere sente narola embeera eyi arumu teri nungi tekwegombesa mazima habwokuba embeera egi nayo eroho, egi niyo nsonga habwaaki abaana nibakira kutomera habwebintu obutaito ebi tukuba turoliireho eki norola omuntu akusikira nagamba kora kinu nna kiri baitu tikikusoboka, mbere kikusobokera omwaana embeera eyi arumu rundi ki enyikara bakamugamba ngu kora kinu omwojo rundi ki oha akamworeka ngu kora kinu tukuheereze sente, nagenda kukikora baitu takukikora takukikora ngu nakyenda kandi obu arakikora atakukyenda eki nikyoreka ngu sente tizisobola kugura engoonzi, yamara kukikora atakukyenda hati neeba yafwoka, eba yafwooka nka mission kugamba ngu akikozire namanya habwaakaire naija kuhikya akaire akirugemu noobu okukora ota, nobu okumuguurraki nobu okumuguurra feeza n'ezaabu, nobu okumwombekera enju erumu feeza n'ezaabu tarimaliirra naiwe, niho okuloorra abantu nibahika obu akuba ari mwisiki n'omwoojo paka naikara naku nakurugaho, nomuheereza buri kintu kyoona okamuha kyoona eki akwenda baitu nasobola kurugayo akafuna n'omuntu ondi, nikyo okuloorra omukazi mukuru ayine buri kimu baitu agenda aba booda, nagenda naba chapati habwokuba iwe omuha ebintu baitu bo abagondeze kuruga hansi y'omutima gwe. ﻿So ebintu ebyo sente nibyooreka ngu sente tizisobola kugura engoonzi. Ekintu ekindi sente tizisobola kugura engoonzi, obu akuba ari mwoojo n'omwoojo rundi ki omwoojo na munywaani we omwoojo, tiki tikikusoboka nabwe tikikusoboka kugamba ngu amugonza nkoku oija okagambe ngu mwaana iwe ninyenda ofuuke munywaani wange hakire nkuhe sente, aho nikiba kiine nkoku kikuhurirwa, omuntu nagamba onu ari habigendererwaaki, so tikikusobokera kimu, mbere kikusobokera niho omuntu kuba ari muri wenkwe, omuri wenkwe owaakukwehindulirramu, <hesitation> so hati abantu abo oweitu tubeeta okwehindurraamu, okwehindura kabiri nk'enfuka nk'enfuka neyehinduurra mumuhini. So ebintu ebi tibikusoboka nikiba kirumu haine ekintu eki agendiireho, nakikora kandi nikisoboka habwokuba sente izo tomanya nizi niziteekaniza buri kintu kyoona buri mbeera eyi okuba orumu nka emivuyo kasita oba oyine sente, sente nizibumaramu, sente nizikora buli kimu kyoona habwokuba sente nizigarra obwoomeezi baitu ekitari nkekyo, sente tizisobola kugura ngonzi, engonzi Mukama Ruhanga akaiteekaho ngonzi bantu inywe, nobu okukora ota engonzi ezo ngonzi. ﻿Ebintu ebi tibisobola kusoboka, nahati ni <hesitation> nyetaaga omuntu obanze oteekerezeemu <hesitation> omurundi nka gumu rundi ki ebiri, kakuba oba noyenda omuntu okamugamba mwaana iwe ninkugonza muno at least ngoonza nkuhe sente, haine nkoku akwiija kukurola, najya kukugamba nkugondeze baitu sente nobu okukora ota naija kuzirya, tihaine eki arikukugonza busa, omuntu kwiizira muri egi enyetwaza ya sente naba aine eki akutiireho, abamu babikora nk'endengo habwokuba tubibaine, ori naija nakugamba kora kinu mare tukuhe kinu nokikora baitu nosinga nowaatakikozere, kandi nikihwa takukikora, so omutima tibagugura, kiisana nikiisana isana nkomuntu kukugamba kora kinu akikutiiremu <hesitation> nkekintu kyaawe kyokumaliirra, so tibisobola kukora nobu okukora ota, so sente tiisobola kugura ngonzi mubugufu ngu ariire bitoito